Mi yiɗi nyalnde go mi yaha mi yiwuwa Burj Khalifa to Dubai, UnitedAraba Emirates gam mi raara no ɗun mahira, noe manngu maajun. Kadi gam mi sarko laarabanko'en mi laara nyaminda e fina tawaaji maɓɓe.